<hesitation> <noise> adze a ɔyɛ serew kor paa a ato m' enye dɛ menam na dɛm da no muhu dɛ mafa mo ho ara yie a dɔm wɔ hɔ na muhui ara nye dɛ mframa ama m'atar do. <laughs> Hɔn a wɔwɔ hɔ no de wɔhyɛɛ da petui dɛ wonnhuu hwee <noise> naaso mara nna muhu dɛ <noise> ma ɔwɔ mu no woehu ewie <noise> na mesi na nkorɔfo no gyinagyina a woeyi hɔn enyi n' nna ɔyɛ meserew papaapa.